Llakikunapaqmi. Yuyayniyman hinaqa, llank'ay mana kasqanraykun, wakin waynasipaskuna mana imatapas ruwanankupaq tarinkuchu. Hinallataq, wakin yachaykuna, ayllupi chaninchaykuna chinkasqanrayku.

Llaqtapi kawsaspapas, yachay wasipiqa yachachinipunin: Para pacha, chayqa puquy killamanta pawqar waray killakama, llapan imapas q'umiryan. Ch'aki pacha, chayqa aymuray killamanta tarpuy killakama, chiri, qasapas kan.

Llaqtapi tiyaspapas, Apukunataqa chaninchaykupunin. Paykunaqa ñawpaq machuykunaq yachachiyninmi, kallpanchismi. Wawakunaymanpas willarini Asankaru llaqtanchistaqa Apu Surupana qhawawanchis, paymi hark'awanchis, nispa.

Llaqtapiqa sasa, p'unchay phawayllan. Paqarisqanmanta sayarispa, wawakunata yachay wasipaq allichani, wasi qhatuykunata kichani, yachachimuq rini, kutimuspa wayk'uni. Sasa, ichaqa kusikuyniyuqmi.

Yachay wasiypiqa, llapan yachachiqniykuna kastilla simillapin rimarqanku. Chay pachaqa manan allinpaqchu qhichwata qhawaq kanku. Kunanmi chay tiqrakushan, chaymi kusichiwan.

Yachay wasipiqa wawakunaman yachachini: uma, ñawi, simi, maki, chaki, sunqu, yawar. Allinta yachananku kurpunkuta, allin kanankupaq.

Asankaruqa wiñashanmi. Musuq wasikuna, wasi qhatukuna ima sapa kutin paqarin. Mutukunapas, karrukunapas ashwan ashkhan kapun. Ichaqa, chaywan kushkataq, wakin ñawpa kawsaykuna pisimanta pisi chinkashan.

Yachachiq kasqayrayku, liwruta rantikusqayraykupiwan, ashkha mama llaqtakunamantan ñawirini: Ispaña, Arhintina, Misiku, Hapun ima. Wawakunaymanpas mapa mundipi qhawachini, kay pachanchis ancha hatun kasqanta yachanankupaq.

Umalliqkunaqa, ahinataq umalliq, llaqtapaqmi llank'anan. Ñankunata allichanan, unutan qhawanan, yachay wasikunata, hampina wasikunatapas yanapanan. Paykunaqa llaqtaq llank'aqkunanmi, manan duiñunninchu.

Ñawpaqpiqa, Asankarupiqa ashkhan karqan qara llank'aqkuna nisqa, paykunaqa qarawan imaymanata ruwaq kanku. Hinallataq, sumbriru ruwaq nisqakuna. Kunanqa pisillanñan kanku, imaraykuchus plastikullamantañan imapis ruwakun.